أجمل زهره واللي بتمثل مجتمعنا الشرقي هي زهرة الورد البلدي، حتي فيه اغاني كتير غنوا للورد البلدي وحتي أصاله غنتله لما يهل الورد البلدي كل الورد يخاف فأكيد طبعا الورد البلدي هو احسن حاجه عندنا وشوفناها كتير، شوفناها في الجنانين، وشوفناها في الحدايق وشوفناها قدام البيوت وشوفنا الناس بتزرعها في البلكونات وشوفنا الناس بتزرعها علي السطوح الناس بتحبها يعني وريحتها كويسه، وبتستخدم في العطور والكلام دا.